Se, ome, eyi, nawi, makuilli, chikuasen, chikome, chikueyi, chiknawi, mahtlaktli, mahtlaktli iwan se, mahtlaktli iwan ome, mahtlaktli iwan eyi, mahtlaktli iwan nawi, kaxtoli, kaxtoli iwan se, kaxtoli iwan ome, kaxtoli iwan eyi, kaxtoli iwan nawi, sempoalli, sempoalli iwan se, sempoalli iwan ome, sempoalli iwan eyi, sempoalli iwan nawi, sempoalli iwan makuil, sempoalli iwan chikuasen, sempoalli iwan chikome, sempoalli iwan chikueyi, sempoalli iwan chiknawi, sempoalli iwan mahtlaktli, sempoalli iwan mahtlaktli iwan se, sempoalli iwan mahtlaktli iwan ome, sempoalli iwan mahtlaktli iwan eyi, sempoalli iwan mahtlaktli iwan nawi, sempoalli iwan kaxtoli, sempoalli iwan kaxtoli iwan se, sempoalli iwan kaxtoli iwan ome, sempoalli iwan kaxtoli iwan eyi, sempoalli iwan kaxtoli iwan nawi, ompoalli, ompoalli iwan se, ompoalli iwan ome, ompoalli iwan eyi, ompoalli iwan nawi, ompoalli iwan makuilli, ompoalli iwan makuilli iwan ome, ompoalli iwan makuilli iwan eyi, ompoalli iwan makuilli iwan nawi, ompoalli iwan makuilli iwan se, ompoalli iwan makuilli iwan chikuasen, ompoalli iwan chikome, ompoalli iwan kaxtoli, ompoalli iwan kaxtoli iwan se, ompoalli iwan kaxtoli iwan ome, ompoalli iwan kaxtoli iwan eyi, ompoalli iwan kaxtoli iwan nawi, expoalli.